जी ..मैं अगर आदर्श जन्मदिन अपणूं मनौण चालू, मैं सबसे पलि अपणा गौं मां जालु। अपणा गांव वलूं का बीच मां मैं अपणूं जन्मदिन मनौलु। भगवान जी ते भोग लगौलु, भगवान जी कि पूजा करोलु। तेका बाद सरा गांव वलूं ते तिल और गुड़ अर लड्डू मैं सब गांव वलूं मां बांटलु। तेका बाद सब गांव वला मेते आशीर्वाद द्योला। त यो मेते सबसे अच्छू आदर्श जन्मदिन मनौण कु तरीका लगद।